Siesiara no mennyɛ edwuma skuul mu na mowɔ na mom mayɛ edwuma kakra a. Aber a nna meyɛ edwuma no <noise> nna mpɛn pii no mutum dzi bɛyɛɛ dɔnhwer du ewɔ edwuma m' da kor. <noise> Ntsi naawɔtwe no ebotum edzi dɔnhwer bɛyɛɛ <hesitation> eduonum ewɔ edwuma m' na mom <noise> nna sɛ wɔka dɛ mengye <hesitation> da mfa nhom a na a ɔyɛ adzekyerɛ ntsi no no wɔma kwan a nna yɛdze ho na mom mankasa maankɔ dɛ merepɛ da ayɛ biibi da.